Marobe moa zany fitaova hita am'bekany e, alantsika ohatsy pedaly, beky, b- rayon, janty, pnu, chambre air. Igny zany lafa vita tambatambatsy raha regny andesin'olo am'zao de zay ny fomba fiasany hoe handesin'olo mba hiala am'fandehanan-tomboky an-tany lavitsy zany tena fiasany.